Cili ɓe yimɓe non kamɓe dun finatawa erope o ɓe jarata kadule hono weste hen e tirkongaji hen. <hesitation> Ɗun nii neɗɗo waawi sifaade kamɓe duu banngal maɓɓe. Fay so tawaama jonkaa <hesitation> kulle goɗɗe ana ton ɗe neɗɗo anndanaa.